Magnano akoa igny amignay aty aloha Madagasikara a, <hesitation> marobe karazagna trondro satria gn'ankamaroan'ny trondro misy eran'izao tontolo zao, misy à Madagasikara aby, eny mit- mety misy avao sasagny tsy misy fa gn'ankamaroany aloha d'hita amintiagna a nefa zasha e karazagn'ny vily izy io, da met- da sarotry sharô gn'avandy, fa mety ampy dimanzato karazany avao izy ka.